Yamto hewan <hesitation> boromina <hesitation> lambat jo anu jo jo <hesitation> bantangan sola jo udara <hesitation> jong wai to jo gantalan nyarang, sola <hesitation> bai, sola asu, <hesitation> <noise> den duka tu <hesitation> puarang e to mi beddo jo anu to jo <hesitation> gatalan ena jo anu <hesitation> udara burung ri, iyartu jo udarah burung, <hesitation> jong wai to bodomi den bete yato hewan <hesitation> lambat jo anu jong <hesitation> darat sola jo wai jo darat eh <hesitation> kura kura, <hesitation> cicak, sola keong. Yamto lambat to jo anu hewan lambat jo darat na jong wai kalopidi sola bete denduka to bete lambat jo wai lambat yamto kutandai. <noise>